Nasa va´ayo mayo nu ni te´enteyo ku ja este makee nte vayo chi tu te kuaño nu jii ma kuundeyo nu nuu ninia chi nin teaa, nouta este pelo ntokaixii yua ja nuu kavai tu nuu te mantu vaia saiyo te chi yo este xii. Toua iyo nin tini te kaaatixin te chuuyo nu ji in saiama luli te chu´uyo nu nava na ntuva´a yachi tu te teskuchi nu nituji yua.